ba ɲiana ba'a bianɛ ba ba'a zanro bia ba'a zanro bia abe hinu yi mira lo bɛ zun mi nɛ yɛrɛ lo a juanɛ lo bɛ zun mi nɛ aro hinu yɛrɛ yi mira don lo ɲi'an nɛ bu'buwa ma do'uwa han a hin lowe ha'ara mu be a vina mu lo we ha'a han lo'i fua han aro ɲi mu wa ma tete a fira mu besona yirawe aro jua so bɛ yi vi aro vina mu ma